<hesitation> Dí untab kёleenţ inje bañaan kёleenţa cúun unjakú. Umpën ţí unjakú ţí, mënjee këleenţa ţí mak, këbí dí ufule. Umpën ţí ufule, unjakin unjakin. Umpën ţí unjakin, undingá. Yun peewun pëleenţa ţí untab ţí: umpën bá ţí unjakú, ufule o ufule, undingá o undingá, unjakin ná fëranse. Ná fëranse bañaan já bujá bëleenţ ţí untab ţí. Á njí ţí uwínjí mom manjá këleenţ ngërasa ngëcumal. Ngërasa ngëcumal, mëmpurir këleenţ ngërasa páaj. Páaj uwala páaj ná uloŋ ucí mënţu unjakú dël bí ţí ufule, bí ţí undingá, bí ţí ufёranse, bí ţí ujakin, bí ţí unkañ, <hesitation> bí ţí angële kotíis wawa. <noise> ngan bëliyëng manjá kaleenţ ngul.